پین ایک بہت ہی مددگار <hesitation> چیز ہے جو ہمنا لکھنے میں مدد کرتی۔ اور اس میں سب سے پہلا بولے تو اِنک آتی جو سیاہی بولتے۔ ہمنا اس کو وہ سیاہی کی بنا پین تو چل نہیں سکتی۔ اور سیاہی پھر جو اس کی نیچے کی <hesitation> ٹریکون ٹائپ میں جو ٹِپ رہتی، وہ اور اس کا پیچھے کا جو بند کرنے کا یہ کور رہتا، وہ بھی <hesitation> جو اس پر ڈیزائن رہتے وہ جو کلر سے، وہ بنے رہتا۔ وہ بھی اس میں سیاہی کون سے کلر کی ہے وہ وہ سب ملا کوں ایک اچھا پین مل <hesitation> سکتا۔ پھر جو ہم ایسا بھی بول سکتے کہ جو اس کی لکھنے کی ہماری جو پین ہے وہ ہمنا کتنا اچھے سے اور کتنا صاف سے اچھے سے لکھ <hesitation> سکتا۔ وہ بھی ہے اور بہت سارے پینوں میں تھوڑا پانی، مطلب ترل ٹائپ کا اِنک، سیاہی جو بولتے ہیں، وہ بھی استعمال کر رہتے ہوں وہ بھی استعمال کیے رہتے وہ لوگ۔ بیس سیاہی کے الگ الگ کلر بھی رہتے وہ بھی بہت۔ <hesitation> الگ بناتے ایک پین کو۔